Ewa izy io boaka fanisarany io amzao: olo manisatry io kara fa mandeha hoazy, <hesitation> kara laolo reo amin'ny cité Ankatso reo zao kara mampiasa zany fatana elektrônika zany, mampiasa lafaoro zany, kôfa hanao gatô; aminay aty zany raha-, zay boko tsy de mampiasa an'izy io fa, zaka zany tsara! bakeo raha io rapide, bakeo raha io afaka asiana le temps zany anao manisatry zaka reny, mety tsara.